Ni naxhi kida ngua mesa ñoté, ihó tabla ñoté xhin nruyú ká, <hesitation> té nrexanó xanú'u ñóo kuana kudí, mesa ñóo silla ñó, nridá kuxí xhin martillo, nruyú ká yuendexi ñoóxi xakida kuaxi masa, silla ihó.